بالبداية <hesitation> بتاخذ ماء وبتغليه وبيكون معاك كيس الشاي بتحطوه في الماء المغلي <hesitation> بتحط كمان بتنتظر من ثلاث إلى خمس دقايق حسب رغبة اللي بتكون هل هو خفيف أو ثقيل بتضيف سكر, عسل اللي يبى يحليه على حسب رغبتك كمان <hesitation> بعدين بتزيل كيس الشاي اللي انت حطيته وبتستمتع فيه وبكده بتكون كملت